إذا بختار أكون حيوان بختار أكون نمر، النمر قوي وسريع وعنده قدرة عجيبة في التسلل والهدوء. يعجبني كيف يتحرك بذكاء ويختار خطواته بعناية بعدين النمر عنده حضور وهيبة في البراري ما في شي يخوفه أحب القوة والحرية اللي يعيشها ما حد يقدر يتحداه بسهولة ويوم واحد يكون نمر بتكون تجربة مليانة ثقة وقوة وعندي فضول كيف ممكن أشوف العالم من منظوره.